אנה קנפדל tkun ענדי כודרה עלא אלטיראן, חית אלטיראן קייחליני נחהס בחריה קבירה ו נقدر נקטשף אלעאלם מן אלפו’ק בלא מא נחתאג מועאסלאת או טרק חתא פילחיא יום-יום. אלטיראן גאדי יסתאהל עליא אלתנقل ויעטיני איחסאס בלקווה ואלתחתם, אמא אלאיחתפאא ר’רם אן’ו כוחה מחימה פאסריה ופלחימיה ולקין אלטיראן קיעטיני פורס אכבר ללהסתמתע ואלתג’ריבה.